څو ژوي سته چې د ځمکې لاندې ژوند کوي میږې د تونلونو جوړولو له لارې د ځمکې لاندې میشت دي مارغان، لکه د ځمکې مرغۍ، ځینې وختونه د ځمکې لاندې بچي زېږوي. چینجي یا د خاوري چینجیان په بشپړ ډول د خاوري لاندې ژوند کوي. خڅکي يا مول ځانګړي ژوي دي چې په تیارو تونلونو کې ژوند کوي. ځینې خزنده ژوي، لکه ماران، هم د خاوري سوريو ته داخلیږي.